I was I went semenhom I go semenhum I enter latia toso and gbah all ley places la I go <hesitation> my visit the was okay ley people who I go to ley take care care of me ley hold me fine I feel happy when I was the then some my friends them join me I was happy until I come back.